इतलिए किʃउमुन् असे लके हतर् फमोउस् चुल्तुरे, लके मनए हतर् जुन्तु खन अरो विने, जुन्तु अमे मोद् बोलि कौन्। विने तु हत, इतलिए अत वोर्ल्द्, मनए दुनिअ सप्स दन्गोर् जेग होइ, जोद् मनए मोद् तु प्रोदुचे कोर होइ, मनए विने प्रोदुचे कोरे। तरि सोद् अरो, हत जुन्तु एस्प्रेस्सो थके चोफ्फी, हत मनए पोद् सेरिओउस्ल्य् लोअ जै, अरो जुन्तु हत इतलिए, मनए इतलिए जुन्तु हत खन होइ, मनए जुन्तु फूद् होइ, चुइसिने द्रिन्क् होइ, पिज्ज अरो पस्त, अरो बहुत् के भेले भेले दिशेस् अरो, अरो हतर् सोचिअल् गथेरिन्ग् अरो बहुत् भल्, मनए चेलेब्रतिओन् कोरे हत, मनए फेस्तिवल् भेले एक् अलोगे चेलेब्रते कोरे।